Ny olo agny koa zany tia manao an'izao la sieste zao da ny fi-la fitsarandreo azy moa ilpisolino zay ngy anaovandreo azy da avy eo koa manao an'izao passegieta zao reo ka i passegieta io zany mandehandeha io lafa tonga ny amin'ny eninenina hariva jusque amin'ny valo hariva igny, igny ny fanaovandreo azy.